بعتقد اني اصدقائي لو وصفوني ممكن يقولون اني شخص صريح ومرح. احب اساعدهم دايما واكون جنبهم وقت الحاجة. يمكن بعد ما يقولون اني شخص اجتماعي واحب اضحك واتفاعل مع الجميع. لكن في نفس الوقت اكثر اكون جاد وقت ما يتطلب الامر. كل واحد منهم يمكن يكون عنده وصف خاص بناء على علاقتنا. ما ادري الصراحة.